Ana woodi jaati, hono penguyin'en daabaaji goɗɗi eko nanndi e muuɗum. <hesitation> Nokku amen gaaka mi meeɗaali <hesitation> yiideɗi gaa so ngoonga. So wanaa ɗun <hesitation> gaa kaa daabaaji kuunooji yoo nagge, nay. <noise>